Yú ta nru uuhá kuchoin hó davaná na naradaí ta aciti kein ho davaná na- na inka na nráda'i ta deen keín, tu yú ta xataini ngi na kuchóin deen, chi adiga ke ña kixaó xhín deen jan chí nea dikón koño cochí, ta ho o on. diko dikonti ta kini adiá na nrea ini nruchixó tá o du iniga nguan xin na keo aciti yó tatón na inka dikón kean inka odu ini xaxhía ta ho adi kiniga na kuchó deen yó ta yutá, kuchoinña dikan akana na ová na kuño anunguan tú ho o on. davó tá, ta ngu ni nrixanó xó tá xhín deen ni axanoná, ta ho o on. no más ke na dakuanó tikochí yó kaniotí ta deen va xhi mió yó kuchó ta nguña konro ta ho o on. na koneo na ho o on. nadá na deen yó kuchó ta medida medida ni na koneó ta kini adi ke nida na kuchó tú ho o on. tona konió iin na adí kuxhío ta deen vá yó ngu na kuchó.